динагүл тасыбай екінші рет подиумға төсін жалтыратып шықты
міне бізде қазақстанда соншалықты қатты дамыған емес қой әлі бұл бизнес енді енді келе жатыр
сән әлеміне жалаңаш кеуделер енді келе жатыр дейді модель
алтын тордан тікпеспең де міндетті түрде сондай тордан киім кию ыыы керек екендігін түсіндім
аға буын бұны ақырзаманның белгісі деп сипаттады
сонда бір әйелдер бір топ әйел келеді дейді өзінің желіндерінен ілгіштерге асылған әйелдер келеді деді
ал психологтар шешіну адамның архитипінен дейді
түрсіксіз туады бес пайызы тоқсан бес пайызы түрсікпен туады
бұл жұмыс па образ ба атаққұмарлық па
сен ана көкірегіңнен адам ер жетеді сонымен нәр алады
ол төсті көрсетуге болмайды қасиетті
шексіз шетсіз ғаламда алуан түрлі адам бар
әркімнің түр түсі де тағдыры да таңдауы да әртүрлі
бәрімізге ортақ бір ақ нәрсе сен де мен де пенде
ассаламағалейкум ардақты әлеумет бірінші арнада пендеміз гой ток шоуы
естеріңізде ме осыдан екі ай бұрын жалаңаш төсімен селдір көйлек киіп айғай шудың астында қалған динагүл тасованың басы бүгінде тағы да дауға қалды
депутат модель деген атпен танылған сән әлемінің ең аты шулы өкілі тағы да дүйім жұртты дүрліктірді
қалай дейсіздер ғой
ол күні кеше өткен сән апталығында тағы да іш киімсіз көйлек киіп шықты
бұл нәпақа табу ма образ ба әлде танымалдылықтың жаңа түрі ме өзінен білу үшін бағдарламамызға шақырдық
алдымен сюжет көріп алайық
аты шулы экс депутат тағы да төсін жалаңаштап көптің алдына шықты
модель динагүл тасова қазақстанның сән апталығына грузин дизайнері тіккен омырауы ашық киіммен қатысты
отандасымыз қара дақтары бар ашық жасыл түсті ұзын көйлекті іш киімсіз киген
әркім өзінің ойына қарай көріп жатыр ғой
біреулер мысалы таза жалаңаш денені көріп жатса біреулер ол жерде творчествалық бір үлкен дүниені көріп жатыр да мысалы
мен міндетті түрде сұрадым і киюдің алдында і бір ыыы киім болады ма астынан киейін бе ы әлде қалай
жоқ бұл киім осылай киілуі керек осылай сахнаға шығуы керек деп айтты маған
айта кету керек бұл модель қыздың құлын мүсінін қалың бұқара бұрыннан біледі
өткен жылдың желтоқсан айында астана фэшн найт көрсетілімінде диангүл тасова елді бір шулатқан еді
сол кездегі жастар маслихатының депутаты өзінің бұл әрекетін оғаш ештеңе жоқ бұл жай ғана бизнес деп түсіндірген
бірақ желі қолдануышылары мен қоғам белсенділері қызды қатты сынға алған болатын
оған қоса сүйіктісінен көгала қойдай болып таяқ жеген
көбісі қазір дұрыс емес пікір қалыптастырып жатыр
бояу өзі үшін хайп істеу деген сияқты
ондай ешқандай да мәселе жоқ бұл жерде
қалай бар солай барлығы тұр
адамдардың қабылдауы бізде әлі дайын емес екенін көрсетіп жатыр мысалы фэшн индустрияға
сондықтан осындай жағдайда маған енді жүрегіме жақын адамның қабылдамай керісінше қол көтеріп керісінше жаңағындай қорлағаны кішкене менің жүрегіме батты ауыр
былтыр қараша айында тмд топ модель екі мың он сегіз халықаралық сұлулық байқауының финалына шығып медиа модель атағын иеденді
ал жастар маслихатына келетін болсақ егер биыл да жұмысқа шақырса қарсы емеспін деген еді өзі
егер маған қайтадан жалғастырыңыз десе онда келісемін
бірақ подиумға төсімді жалаңаштап шықпаймын
өзіме осындай шарт қойдым
бұл мемелкеттік емес қоғамдық ұйым
дегенмен маған соңғы кездері жастар сізден үлгі алады осының бәріне сіз себепші болып жатырсыз деп жиі айтады
сондықтан осы жағын ескеріп іш киімсіз шықпаймын
ендеше пендеміз ғой ток шоуының студиясына динагүл тасованы шақырамыз
сәлеметсіз бе саламатсыз ба
екінші рет қош келдіңіз біздің бағдарламаға
жоғары шығыңыз сәлем саламатсыздар ма
келген қонақтарға түсінікті болсын ыыы
біз ыыы динагүл тасованың ыыы алғаш рет подиумға ыыы омырауын ашып шыққанына байланысты бір бағдарлама түсірген болатынбыз
ыыы жаңағы сюжеттің соңында айтылған мен бұдан былай ондай образбен сахнаға шықпаймын деген сол көрсетілімнен кейін айтқан сіздің өзіңіздің сөзіңіз иә
ол көрсетілім емес бір бағдарламаға шақырды мені
иә радиоға бардыңыз сол жерде сұрады
сіз бұдан былай олай шықпаймын деп уәде берген едіңіз иә
жақсы бұл сұраққа бағдарлама барысында тағы ораламыз
ыыы оған дейін өткен бағдарламадан үзінді і көріп алайық
негізі ыыы өзбекстанда туылғанмын
ыыы павлодарда мемлекеттік университетті тамамдадым
журналистика мамандығы бойынша жұмыс істедім
ыыы модельдік қызметке ыыы келуімнің себебі басында мүлдем ой болған жоқ
ыыы көшеде жүрсем де ыыы кез келген жерде жүрсем маған сондай ұсыныстар өзінен өзі көп түсе бастады
жан жақтан ыыы адамдар көріп і сізді болады ма деп дизайнерлер өздері жеке шақырып көшеде де бір орталықтарда да ы келіп қасыма жақындаап сөйлеп сіздің кастингке қатысқыңыз келмейді ме сіз өзіңізді сынап көргіңіз келмейді ме деген ұсыныстар көп түсті
сол ұсыныстардың арқасында ыыы кастингтерге барып көрдім ы өттім
ыыы ең ыыы топ бестік деген болады
топ бестікке бірден алды мені
сол кезде түсіндім ы мүмкін осы саладан өзімнің бағымды сынап көру керек шығар деген ой болды
дәл осы тұста ыыы қосып кететін өткен бағдарламада айтылмай қалған өзіңіз туралы ақпарат бар ма
енді қосып айтатын ешнәрсе жоқ тек жаңалықтар ғана ақ болмаса
қазіргі жағдайыңыз қалай жақсы
осы түсірілімнен кейін ы жалпы осы бағдарлама қалай әсер етті
осыдан кейін ыыы қоқан лоққы көрсететін адамдардың саны азайды ма
керісінше қолдау көрсететін адамдардың саны көбейді
көбейді иә
сіз сол бағдарламада түсіндіре алдыңыз иә
өз позицияңызды дәлелдей алдыңыз
барлығының қуанғаны қазақша өте керемет сөйлейді екенсің ойыңды тиянақты жеткізе алдың және ыыы жаңағындай артық ыыы қылықтарың не болмаса әңгімелерің жоқ екен
ы сол қазақша сөйлегеніңе риза болдық
ыыы өз мамандығыңды біліп барып жүрсің
ыыы ешқандай да былай жасырын ештеңе айтып не болмаса ыыы маска киіп отырған жоқсыз
сондықтан риза болдық деген сияқты көп комментарийлер алдым
түсінікті тағы да назарларыңыз экранда болсын
ыыы хабарласты ағаларым ағаларым жеңгелерім хабарласты
ыыы қатты ренжіді ағаларым
бұлай неге жүресің
олар ойлады негізі мені көшеде осылай жүр деп ойлаған ғой
ыыы показда деп ойламаған
негізі мен бұл суреттерді мені түсіргенін мен білген жоқпын өзім
бұл ыыы осы суреттер желіге тарағанын мен ыыы маған келген ссылкалар арқылы
маған достарым жіберді
мен өзім басында білген жоқпын
түсірілімдер болды ыыы көрмелер болды
ыыы мен осы дәл осы дана дүйсенбаева дизайнердің ы жаңағы ыыы көрме шыққан сән көрсетілімінде мен екі рет шықтым
біреуі классикалық үлгідегі киім болды ақ костюм шалбар болды
екінші образ осы прозрачный көйлек дейміз ғой ыыы осы көйлек болды
бірақ мен айттым бұл көйлек қалай киіледі ыыы деп едім
маған айтты бұл сахналық киім
бұны сен басқа ешқайда кимейсің тек сахнаға киеміз
сосын мен жалғыз шыққан жоқпын неге тек мені ғана ақ айтады мен соны түсінбедім
дәл осындай көйлектің қара түсінде де басқа да қыздар шыққан
дәл осы показда осы менімен бірге
алдында келгенде айтқан сөзіңіз ыыы осы болып еді иә
бірінші айтқан сөзіңіз неге мені ғана айтады деп
сол сұраққа жауап таптыңыз ба неге сізді ғана айтады
соны ыыы әлі де былай өзім түсінбеймін
өйткені кеше де ыыы показ болды
мысалы үш күн қатарынан қазақстан фэшн болды
ыыы мен мені танып жатыр кәдімгідей
дизайнерлер айтады ы жаңағы мен тағы да шықтым ғой прозрачный көйлекте
соны мысалы дизайнер маған айтты мен сені танимын мен сені есіме түсірдім
мына нәрсені нақтылап алайықшы
алғашқы жалаңыштанып шыққаныңыз сізге танымалдылық әкелді
иә дизайнерлер бірден танып жатыр
иә көргенде не дейді ыыы
қарындасым сен әлгі дейді ме не айтады сонда
кеудесін ашып шыққан қыз емессің бе дейді ме не дейді қалай танып жатыр
иә айтады ыыы модель ыыы модель депутатсың ғой модель ыыы ашық киім киген кеудесін ашып шыққан иә
кеудесін ашып шыққан қызсың ғой дейді иә яғни айтады
скандальная модель деп айтады
жақсы танымалдығыңыз артқан сайын сөзіңізде сол себепті тұра алмадыңыз ба
негізі ол маған байланысты емес мүлдем
мүлдем байланысыт емес жоқ
ол мысалы дизайнер таңдағаннан
иә бұл туралы айттыңыз ғой ыыы
енді ол мен не шешім қабылдаймын мысалы
маған бір көйлек берілді
ол көйлекте қырық тесік болды былайша айтқанда
енді ол барлық жері ашық болды
осындай көйлек бірақ тесік тесік тесік тесік болды
оның барлық жерің көрініп тұр
сосын мен айттым мен басқаға ауыстыруға болады ма дедім
сосын горох көйлекті көрдім
мынау көйлек тура осыған ұқсайтын бірінші киген көйлегім осындай болған дедім мен мысалы

ол иә менің есімде деді

кейін мен осыны бір қызға кигіздірейін деп едім
ол қыз ыыы жаңағыдай шығамын деп тұр
бірақ ол екі рет шығатын қыз деп айтты маған
бір қыз деді
олекі рет шығып үлгереді ме үлгермей ме білмеймін
давай сені лучше осыны саған кигізіп сені бір рет шығартайын
жаңағы тесік көйлек мен айттым ана тесік көйлекте барлық саным бәрі жылтырап көрініп тұр
мен оны кие алмаймын дедім сразу айттым
сосын айтты давай онда мен саған осыны кигіземін
потому что ол саған келіп тұр
ана көйлекті ана қызға кигіземін
қалай боп кетті сонда сізге ыыы саныңызды ашып көрсету ыыы ұят болды да ыыы белден жоғары қарай көрсету ұят емес болды иә
ол ашық ашық болғанда қалай ол через чур тесік анандай не көйлек те ол енді
ал емшектен жоғары көрсеткен ұят болған жоқ па
көрініп тұр барлық жері и так
қазір ораламыз сіздерге сөз беремін ы асықпаңыздар
енді ол дизайнердің ыыы шыны керек именно дизайнердің көйлегінің бәрі сондай болды
оны мен ешқайсысын мен переделывать етіп өзгерте алмаймын да ол
жоқ ыыы сол кезде ыыы айтқан кезде сіздің жаңағы радиоға берген сұқбатыңыз есіңізде болды ма
иә барлығын білемін есімде көріп жүрмін барлығын қараймын енді бірақ ол жерде
халықты алдап қойдым ғой деген ой

мен ол жерде айттым егер де мен қоғамдық жұмыспен айналысатын болсам деп айттым
яғни сіз былтырғы жастар маслихатындағы жұмысыңызды биыл жалғастырып жатқан жоқсыз
жоқ қазір жалғасытырып жатқан жоқпын мысалы
мен айттым ол жерде егер мен келесі жылы мен осы қоғамдық жұмысты жалғастыратын болсам онда мен кимеймін дедім
әңгіме көбеймеуі үшін дедім
ал егер жалғастырмайтын болсам онда мен
киім таңдамаймын дедіңіз
яғни қазір біздің студиямызда экс депутат отыр иә
экс депутат отыр түсінікті
тағы бір бейне үзік бар ііі көріп алайықшы
мен өйткені ыыы модельдік агенттігінде бес жылдан бері модель болып жұмыс атқарғандықтан
келісім шарт бар келісім шартым бар
ыыы мені мысалы бізде кастинг болған кезде дизайнерлер келіп таңдайды
бірінші олар ы көріп өзінің жаңағы стиліне образына келетін қыздарды таңдап алады
одан кейін тағы жүріп көрсетеді
қалай сен жүресің қалай сен оны жеткізе аласың ол көйлекті өзің жаңағы халыққа деген сияқты
өйткені бұл жерде ыыы отырған адамдардың барлығы ы стилистер дизайнерлер
егер қарсы шықсаңыз жаңағы келісім шарт бұзылады иә тоқтайды
яғни моделдердің өз таңдауы жоқ болып тұр ғой иә жоқ мүлдем жоқ
жалаңаш шық десе жалаңаш шығасыздар иә
жалаңаш деген енді болмайды бірақ міндетті түрде бір деталь болады
мүмкін білмеймін мүмкін
иә мойныңызға мәселен бір моншақ тағып жалаңаш шық десе ол таңдау жоқ
дзайнердің образына байланысты ғой тағы да мысалы осы болған фэшн найт астанада көп стиль ыыы осындай болды
ыыы енді стиліне байланысты әр показдың өзінің стилі болады образы болады
сосын дизайнердің таңдауына мысалы дәл осы киімді басқа қызға кигізсе мүмкін бұлай әдемі тұрмайтын ба еді деген көзқарас болады
олар да кигізіп алдын ала көреді ғой барлығына қарайды
яғни әдемі тұр иә
енді мен енді ойлаймын что әдемі
мен өйткені бұл жерде сіздер көріп отырған дүниені көріп отырған жоқпын дизайнердің көзқарасымен қарап отырмын
осылайша сонымен ыыы қазақстанның сән апталығында ыыы әлеуметтік желі қолданушыларын да жұрт жалпы жұртшылықты тағы да бір дүр сілкіндірдіңіз
тіпті түркияның бір сайты да сіз туралы жазыпты
иә барлық жерде жазып жатыр
ыыы өйткені бізде ыыы қалай айтады бізге ұят көрінгенмен басқа елге біз ыыы өзіміздің дизайнерлерді танытып жатырмыз да
қыздарымыз әдемі керемет
ыыы дизайнерлеріміздің дүниесін көрсетіп
жаңағы айтқан сөзіңізге мен өткен бағдарламада жауап алып үлгере алмай қалдым
ыыы мен ыыы сендер көрген нәрсені көрмеймін дедіңіз иә иә
қарапайым адамның көзі ана жерде бірінші неге түсетіні белгілі
кімге не жетпейді соны көреді
мысалы ыыы шын ғой
мысалы мысалы мен көйлек киген кезде менің кеудеме қарасын немесе аяғыма қарасын деп жүмеймін ғой дұрыс па
маған берілген нәрсені киемін
енді ол ашық көйлек көбісі кимейді деп айта алмаймын мысалы
кеше болған сән апталығында менімен бір міне әріптесім
иә бағдарлама барысында сөз береміз қыздарға
ыыы киіп шыққан қыздар ғой ы тіпті кәдімгідей ашық киіп шыққан қыздар болды
бірақ менің ойымша бір нені байқағаным
осы менің шыққаннан кейін көп модель қазір қыздар ұялмайтын болыпты соны байқадым
жол бастап бердім деп отырсыз шығатын болыпты мен соны байқадым
жол бастап бердім деп отырсыз ғой иә
мүмкін енді бір жағынан өйткені ыыы былтыр оның алдындағы жылдары мен есімде өзім қатысып жүрмін ғой осы апталықтарға
көбісі жаңағыдай енді моделдердің көбісі жастар ғой он жеті жастар он сегіз жастан барады он тоғыз жастан барады дегендей
ыыы менің үйде мамам бар папам бар деп іш киім киіп шығатын еді де
бірақ осы соңғы жарты жылда байқағаным жоқ кәдімгідей
ұялмайды ешқайсысы бірақ бұрын намыс көретін
намыс көрмейді ұялғаны ұялады кішкене
намыс емес ол просто ұялады әке шешесінен мүмкін
бірақ қазір ондай керемет ата аналарды да көріп отырған жоқпын ойбай киме киме деп айтатын
қазір керісінше барлығы заманауи
керісінше жаңағындай енді олар ыыы өздерінің жаңағы дизайнердің беріп отырған дүниесімен спорить ете алмайсыз
өйткені ол оның дүниесі ол өзі біледі не кигізу керек екнін сізге
қазіргі модельдердің ата аналары қандай сонда
менің ойымша өте современный и өте жаңағыдай ыыы білімі жетік көздері ашық кәдімгідей мықты азаматтар деп ойлаймын
өйткені бізде мысалы қоғамда сондай адамдар көп болғаны дұрыс деп ойлаймын да
енді мен енді шешініп тастап мысалы бір жиналысқа орталық бір концертке не болмасам ооо жаңағы әлеуметтік орталыққа барып өзіме жарнама жасасам ол енді басқа әңгіме
ал мынау апталықта сән әлемінде ол берілген киімді киіп
сән әлеміне тән дүние деп тұрсыз ғой
дүние біз оны мойындауымыз керек сіздің ата анаңыз ыыы бауырларыңыз ағаларыңыз екінші көрсетілімге қатысты не деді
молодец деді ештеңе деген жоқ
не дейді олар ештеңе демейді
өйткені олар қазір түсіне бастады
өйткені олар қазір қалдырмай көретін болды менің показдарымды
тіпті менің әжем бар сексенге келген
ол кісінің өзі де телефонмен хабарласып
әжеңіз молодец деді ме
телевизордан қарап тұрамын көріп тұрамын деп айтады
шыны керек ондай әңгіме естімеймін мен ешкімнен
тек осы бағдарламаға келемін үлкен кісілер жиналады сосын басталады әңгіме
бұл жерде мынандай сұрақ туындайды яғни сән әлемін түсіну үшін ыыы өзіңнін бір жақының модель болуы керек пе сонда
не себепті сынға алатындар көп ендеше
неге бәрі сіздің туған туыстарыңыз сияқты қарамайды
неге сіздің ата анаңыз сияқты қабылдамайды
негізі ыыы тек қана ыыы бір екі отбасыны ғана ақ емес бүкіл елді алатын болсақ ыыы мен мысалы былай салыстырамын да көп шет елге шығып жүргеннен кейін
ы неге мысалы бакуда болған показда ешкім ештеңе демеді
арменияда болған показда ешкім ештеңе деген жоқ
неге ол елде ештеңе демейді ешкім
өйткені олардың бүйтіп қарап тұрсаңыз деңгейі біздікіне қарағанда әлдеқайда енді төмен деп ойлаймын да өзім
біздің қазақстан деген кәдімгідей үлкен бір мемлекет ыыы замануи
ыыы аллаға шүкір біздің халқымыз да жеріміз де кең
ыыы енді ыыы біз неге осы дизайнерлік саланы модельдерді көрсете алмаймыз
неге біз осы жерге келгенде іші тарлыққа келеміз деген ой болды
өйткені шынымен де сынап тастағанды жақсы көреміз де біз
біреу иығын ашса ыыы кеудесін ашыпты кеудесін ашса жалаңаш жүр екен деп жаңағы жалаңаш жүрсе тіпті ол қыз жезөкше екен деп апарып тастаймыз
ы адамға да байланысты ғой мысалы мен осылай шешініп жүргенмен подиумда жүргенмен мен өмірде мүлдем басқашамын
мысалы мен өмірде өте серезный қызбын мен мысалы
кез келген адамға мысалы қаймағы бұзылмаған оңтүстіктің қызысыз
иә мысалы шымкент қаласынан деген кезде көп адам таңғалды
иә айтады таңғалады айтады
өмірде араласқанда да жаңағындай жеңіл оймен сәлем деп күліп сөйлесемін мен мысалы
қарап айтып тұрғаным ғой
иә мысалы өзіме жолатпаймын жақтырмаймын ондай адамдарды мысалы сразу нетемін
елді ыыы бірінші шуулатқан кезіңізде соңы ыыы өте жаман аяқталып еді иә
ыыы жолдасыңыз азаматтық некеде тұрған жолдасыңыз ыыы сізді ұрып соғып ыыы денеңізді көгертіп жарақат салған еді иә
жолдас деп айта алмаймын ыыы жігітім деп айта аламын
ыыы азаматтық неке болғанда біз көп тұрмадық
жақсы ол жағын қазбалағым келіп тұрған жоқ иә
ол жігітпен ыыы бірінші бағдарламаға келген кезде ара қатынасымыз ыыы үзілді деп едіңіз
иә мхм қазір қалай
қазір кешірім сұрап жүр
өкінеді ыыы жоқ араласқан жоқпын мен әлі көрген жоқпын оны
өзім ыыы сөз бергендей
мен ол жігітті мүлдем көргім келмейді және онымен кездескім келмейді дедім точка қойдым жарты жыл бұрын
сол сөзімде тұрдым ыыы әлі де тұрамын
өйткені мен ешқандай әрі қарай онымен болашағымды көріп тұрған жоқпын
мен онымен кездескім де келмей
психикалық ауытқуы бар сияқты деп те айтып қалған
бар деп ойлаймын өйткені қазір де жазады кешірім сұрайды мен барлығын оқимын бірақ жауап бермеймін
өйткені керек емес деп ойлаймын әрі қарай өршітіп оған үміт беріп не болмаса онымен қайтадан ы керек емес дүние
сондықтан ол енді айтылған әңгіме айтылды өткен нәрсе өтті болатын нәрсе болды енді әрі қарай мен өзімнің өмірімді басқалай елестетемін мысалы
жақсы жағынан мүмкін жақсы бір жан кездессе деген оймен
бірақ енді былай керемет қатты жігіт іздеп жүрмін деп айта алмаймын
қазірше керек емес деп ойлаймын
өйткені әлі бізде басқашалай қабылдап жатыр
басқа жігіттер өзіңіздің бұрынғы жігітіңіз сияқты ыыы төсіңді ашып шықтың ы қазақтың қызы қылығына жат нәрсе деген сияқты әңгімелер айтпайды ма басқа жігіттер
ммм болды бір екі таныстарымның арасында болды
ыыы негізі сен қазақ емессің бе дегенде
мен сенің жалпы осылай жүргеніңе қарсы емеспін дейді бірақ ы менің көзқарасым қарсы дейді
мен соны кішкене түсіне алмадым
өйткені айтады да әдемі дейді бәрі керемет фигура бәрі жарасып тұр
бірақ мен өзімнің қызыма не болмаса өзімнің әйелімнің осылай жүргенін қаламайтын едім деп
енді мен де айтамын мысалы егер де мен де күйеуге шығып жақсы жігітке ол жігіт болды сен енді былай шешінбе былай нетпе мысалы шықпа ыыы жақсы отбасы боламыз десе мен дайынмын
карьераны қалдыр десе конечно ол деген бірінші орында отбасы деп ойлаймын
ал егер де енді жалақысы менен аз болса онда ойлану керек
жалақы демекші алдыңғы бағдарламада айтпай қойған едіңіз сіз
айттым мен ыыы әртүрлі показға байланысты ғой
фэшн найт сән апталығын ыыы көрсетіліміне шыққан кезде ы сол жаңағы алғашқы шыққан көйлегіңізге құпия болмаса қанша гонорар төледі сіздің бір шыққаныңызға
жиырма бес мыңдай алдым ғой деймін мен бір рет шықпадым ғой
евромен ба жоқ теңгемен теңгемен иә
мен бізде қазақстанда соншалықты қатты дамыған емес қой әлі бұл бизнес

енді мысалы өткен осы фэшн найтта осы қазақстан фэшн найтта айтты мысалы модельдердің жалақысы көтерілді ы соған байланысты біздің талаптарымыз да ұлғаятын болады деп ескерту жасап айтты мысалы бізге
енді кеше кеше бітті біз әлі алған жоқпыз оған ақша
енді алып жатсам айтамын қанша екенін
жиырма бес мың теңге үшін осыншама сөз естіген қалай екен енді
жиырма бес мың теңге аламын деп енді жиырма бес миллион адамның сөзін естіген шығармын шыны керек иә
бірақ ыыы мен олай не істеймін деп ойлаған жоқпын
өйткені ол ыыы закрытый болды жабық кеш болды
ол кешке билеттер сатылып ондай болған жоқ шақыртылумен келді де
сондықтан оны көрермендер арасында түсіріп салып жібергендер болмаса менде ондай ой болған жоқ тарап кетеді
ал мынау екінші көрсетілімдегі гонорарыңыз енді құпия болмаса
оны біз білмейміз әлі
оны бізге біздің агенттік айту керек қанша болатынын бір шыққанға
осы жолы көтерілді деп айтты енді көреміз оны шынымен білмеймін әлі
динагүл мүмкін одан көп шығар өйткені бізде бірнеше шығарылым болды
көбінесе ыыы осы шығарылымдарда да көбінесе ашық киім болды
өзі сондай дизайнерлер бар ашық киім ы арнайы көрсететін сән әлеміне
қараңызшы екі мың он алтыншы жылы мисс уорлд рашэн бюти сұлулық байқауына қатысып бірінші вице мисс болған екенсіз
иә ресейде содан бері не өзгерді
көп нәрсе өзгерді
ол кездегі диангүлге қарасақ мүлдем өзгеше
биязы ұялшақ сыпайы
айта алмаймын ол кезде де болды ыыы осындай фото бірақ мен оны салған жоқпын ешқайда
енді саламын әлі салған жоқпын өйткені ау енді жоқ ол танымалдылықта емес ақша үшін де емес
мысалы ол салғанның себебі адамдардың бәрі салып болғаннан кейін мен алдым да салдым
міне иә шынымен де мен мойындау керек иә деп салдым мысалы
алғаш подиумға шыққан кезіңіз есіңізде ме
алғаш подиумға шыққан кезім есімде
ыыы нешеде едіңіз
бірінші подиум мисс астана екі мың он бес
ы осы біздің прямая вера агенттігі модельный агенттік солардың ұйымдастыруымен екі мың он бесінші жылы мисс астана болды да
мен ол жерде қазақтың ұлттық нақыштағы әдемі ыыы зергерлік бұйымдарының басшысы бахаргүл төлегенқызының ыыы номинациясын жеңіп алдым
мисс әдемі ай деген екі мың он бесінші жылы лицо компании болдым мхм
атақты дизайнер модельер карл лагерфельд сән бұл ойын бірақ оны шындап ойнау керек деген екен иә
сіз де сән әлемінде жүрсіз ғой енді сізде қалай
қолдаймын дұрыс айтылған
шындап деген сіздің ыыы сіздің түсінігіңізде қандай
шындап дегенде мысалы біз ыыы біздің мақсатымыз киімді көрсету бізге қарап киімді сатып алу керек адам қызыққаннан
маған қызығып емес киімге қызығып
мен киімді көрсетуім керек өзімді емес
бірақ өкінішке орай соңғы кезде бізде ыыы прозрачный киімдер көп болғандықтан ол жерде сен қалайсың ба қаламайсың ба денең көрініп тұрады
жақсы жаңағы омырауы ашық көйлек сатылды ма білесіз бе
бірінші көйлек пе шыққан
қайсысы болса да біріншісі ыыы сатылып кетті
менің осы шыққан показдан кейін сразу ыыы францияға сатып алып кетті
екінші кешегі шыққан көйлегім мың доллар тұрады
грузияның дизайнері ыыы кете
өз бағасы мың доллар
прозрачный көйлек мың доллар тұрады
кете чхекадзе деген дизайнер сол кісінің көйлегі
ол өзімен алып кеткен шығар уже
өйткені олар көрсетілімнен кейін сразу ыыы сатады или өздерімен алып кетеді
менде прозрачный киім менде жоқ менде жоқ тек кофта ғана ақ болмаса былай
модель болып жұмыс істеген адамның айлық табысы
жетпейді біздің қазақстанда шетелде жетеді
бізде қазақстанда әлі дамымаған
бізде енді енді шығып келе жатыр
айына немесе і екі айда бір көрсетілім болуы мүмкін иә
мысалы осы кейде жиілеп кетуі мүмкін соңғы жарты жылда міне кеше болды үш күн қатарынан
енді ыыы ол ұйымдастырушыларға да байланысты
егер біз осы модельдік і бизнесті әрі қарай дамытып әрі қарай ыыы кәдімгідей мерекелік апталық ретінде әр айға і енгізіп отырсақ мысалы шетелдерден дизайнерлер шақырып біздер өзіміз қатысып ол жаққа
м жаңағыдай ұйымдастырсақ онда көп болады әрине
оның барлығы қаржыға келіп тіреледі
түсінікті рахмет соңғы сұрақ болсын ендеше
бұл образ ба таңдау ма әлде жұмыс па танымал болудың бір жолы ма
енді шыны керек негізі бұл образ дизайнердікі
ал ыыы танымалдылық жағына келгенде мен ештеңе айта алмаймын
өйткені мен өзімді таныту үшін өзім егер өзім таңдап өзім тігіп өзім образ жасасам өзіме онда ол басқаша ол менің дүнием болып есептеледі де
бұның барлығы менің дүнием емес
мен тек көрсетуші адам ғана ақпын бұл жерде
сондықтан мен бұны танымалдылық деп айта алмаймын
бұл сіздің образыңыз емес
жоқ әрине
бірақ ыыы бүгінгі киіп келгени көйлегіңізге қарасам ыыы соның ол жақ бұл жағы
бұл енді көйлек ыыы қалай айтады сатып алдым өзім
сол енді бұл өзі сондай көйлек болғаннан кейін мен енді бұны өзгеріс енгізе алмадым
қолымнан келгенше жаптым негізі бұдан да ашық көйлек
басқа көйлегім бар бірақ онымен келіп қойдым ғой уже
жақсы бүгін ыыы студиямызға динагүлдің әріптестері де келіп отыр
зарина әйгерім қош келдіңіздер
сізге сұрағым болсын сіздің пікіріңізді білейік ііі жалпы қиын ба модель болу
модель болу қиын емес
ыыы егер сенде талаптарға сай болып тұрсаң бойың болса түрің болса параметрларға сай келіп тұрсаң модель болып жұмыс істеу қиын емес
яғни модельдерге қойылатын бірінші талап дене бітімің пошымың иә
сіздер де ки деген киімді ғана киесіздер ме
дизайнер өзі таңдайды бізге иә дизайнерлер берген киімді біз сол киімді киеміз
ыыы бізге не таңдап береді біздің сыртқы келбетімізге сай киімдерді өздері таңдап береді де соны бізге ки дейді
ұнамаған киімді кимегуге құқылысыздар ма
незізінде жоқ құқылы емеспіз
бізге айтады ыыы сендерге түрлеріңді қалай ы әрлейді шаштарыңды қалай әрлейді не киім береді сендер ііі қарсы сөз айтпауларың керек ұнамайды деп не береді соны киіп соны шықсын дейді
бірақ қыздардан сұрайтын кездері болады ма
болады ы ондай дизайнерлер де бар
мысалы бір рет солай болған
ыыы грузинский дизайнер ы бізден бірінші сұрады кім і қалай кие алады қай қыз ашық кие алады
ыыы ашық киетіндер айтты ашық кимейтіндер тоже мнениесін айтты